Siŋa de la nimmu'urɛ paa tuunɛ asaala sɔsega puan. Nɛra san tɔgera bɔ'ɔra fu ti fu sina, la pa'alɛ ti nɛra la n iŋɛ se'em la bii fum n iŋɛ nɛra la se'em la fu tuuge mɛ la baduma n ta'asɛ ti a tɔgera ti fu sina. Le pa'asɛ, nɛra san le tɔgera bɔ'ɔra fu ti fu sina la kelum ta'am le dɛna bii a daana sɔsega la ka tari vuurɛ fu vom puan. Dagi bala ma'a, nɛra san le kelum tɔgera bɔ'ɔra fu ti fu sina la pa'alɛ ti aai fu ziim na'aseri a duma mɛ n ta'asɛ ti a sɔsera bɔ'ɔra fu ti fu sina la. Le pa'asɛ, nɛra san le tɔgera bɔ'ɔra fu ti fu sina, la ta'am kelum dɛna bii fu ka nam la sɔsesɛka ti a dikera bɔ'ɔra fu la n ta'asɛ ti fu sina gee ka lɛbesera e se'ere la.